ഇസ്രഏല ദ ബോജന സമ്സ്ക്രുതി ബാലസ്തു। മധ്യ പ്രാത്ഛ മേദിതരിഅന് ബോക്ക യഹുദി। ബോജന സമ്സ്ക്രുതി അദിപുന്ദു ഫലഫേല് ഹുമ്മുസ്। ശക്ക്യുക ഹാഗ് ഉഛല ബ്രേഅദ് ബോക്ക ഇതു। ഇസ്രഏല ദ ബഹരി മുക്കേപനേ ഛന ദ ബേലേ। തര്കരി, ഹേര്ബ്സ്, സ്പിചേസ്, ഫ്ലത് ബ്രേഅദ്സ്। ബേവേരഗേസ്, സബ്ര ലികുഓര്, ഫ്രേശ് ജുഇചേസ്। നനേ ഥേതി, അപുര ബഹരി ഇപുന്ദു ഇസ്രഏല। ദ ബോജന ദ ഛന ദ ബേലേ തര്കരി ബോക്ക। മധ്യ പ്രാത്ഛ ബഹരി ഥിന്ഗ്സു ഏദിപുന്ദു।